Ñavaeyave kuanunga mbiareta ani kuañareta yave ikaviko ñame jeje yaeta <noise> supe <hesitation> jaeñomaako jokope opa <hesitation> tekove sino oimeko yanderendonde mbae oi jaema yandepueretako yandema <noise> má tenonde ñavae ikavivae ye yandeyeupe yandepuerevaera yaru <noise> yamboipiye yaiukia